إيه طبعا <hesitation> يجب إنه يكون للأفراد حج إنهم يختارون البلد اللي يبغون يعيشون فيها، يعني هذا حق أساسي يعني يعكس الحرية الشخصية، وحج بعد البحث عن الحياة أفضل، كل واحد له ظروفه وأهدافه، وبعض الناس بعد يفضلون بيئات معينة لأسباب يعني ثقافية وإقتصادية، إحترام يعني هذا الحق مهم عشان نبني مجتمع متنوع وصحي.